أكثر حدث ساهم أنو حياتي تتكون و شخصيتي تتبدل هي موت جداتي، أثر فيا برشا خاطر أول مرا أول حاجه أول مرا نشوف شكون يموت قدامي، ثاني حاجه أول مرا نحس أني فما عبد عزيز عليا معادش باش نشوفه الى الأبد و زيد معناها وقت حدث الناس الكل غاضتو حاد هاك علاش باش تبدلت.